Më yë mu'uxë i'ixän jue yë ni'ixë yë pi'ixë, bi'i kule'ejte, mëdë yë dun nak nyanëbyë yë jue pe'ep, aka'at's pe'ep, dun jadun i'ixë, mëdë pi'ixë unkë, mëdë mo'oxtambu'uk jadun dun ni'ixë du yë dun na i'ixä nanëjuëbë jadun dun wi'idityë a'ax.